Nrida no yuku yo'o nrida no ho o on. verdura kixao yo'o ta normamente ta siempre ho o on. oni ni kii a komi ni kii tá, taxa ho o on. kuchó chi ña iño kii uxa kii, ta kogaxa vaxaviga xaaa xadin xaxhíata ta aduga ini. nea na kuchónga chí xa xaniña refriyó, nridaikutia yo'o tá dada na ku kuchónioña u oni kii a o'on kii asta hi chí toko tá na yagaña kii oñoa tá odaba ta teilla ta odaba ta ho o on. ho o on. xa xaoha ho o on. xani takueta xangua kevagaña xio chí xa ke dañoa xhio animao tá ña ku kii ni kuxhioña ngu oni ni kii a komi ni kii a o'on kii